Gny tena fomban-draza; dihindraza tena mapiavaky an'i Argentine moa zao da ny Tangô. Io gny dihy baka am fotorandreo lavitsy agny.